La climi de Bélgica es un pocu insusa porque tien una climi más d'oceanu. Tien mucha lluvia i los cielus pos están siempri açuñaus. La temperatura es suavi peru ain tantas demuacionis que por essu es que se vienin paquí, porque están hartitus de no vel el sol. A trocu pos lo tienin tó verdi peru güenu pa essu es que tuvun d'empical-si ala cerveza i el chocolati i los gofris essus.